यन ता कई जानवर छा जो जमीन का तोला रहन्दा लेकिन कुछ ना यन छिन मोल चूहा फूल बाघ और किरमलु साँप